Pues nare rchiglaz gaga bich, chirchiglas gaga becw, per numa pursy ni run ma cuidar danunu, chi rchiglaza lama vanúma chi bich zëga ga, rsiama gyw, gindob ma rninu guty ma ra bziñ gutyma ra many ni randisma chi rchiglaz gaga lama per nomas que ni, chi ni rapzanu lama va purni rchiglaz zanu maa rap, gap ganu pacënci la ra’ma, chi ni rap, rapnú la’ma.